Bi ga̱ zem na̱ nda̱ nnie nigeria mmin-ko mma̱ ga̱ zem ga̱ yil ga̱sampe muop den shinshiel ni ba, muep la yil de ga̱n tang ma̱ ga̱ batga̱ shin bi, di gepe men muop ngan bak ga̱ yilmen nigeria ko muop la̱ tang amma̱ ma̱ ga̱fe muap ga̱ kek, muk ga̱ muan karatu ammen ta̱ ma̱ ga̱ pe muel den nkulai ga̱mmen, mega̱fe men ta̱ ga̱fe ma̱ man komma̱, bi la yol denda̱ nkat wel men aga̱me anita̱ tong da̱ demtei, kapin da̱pe zemde ga̱nkat sei la̱ ma̱ langa̱ de ta̱ ma̱ kat de ma̱ muen i la̱ da̱ ma̱ kat de muop ga̱ kat i oh to bi ga̱shiong hen ta̱ ga̱ nigeria men biga̱sata̱.